أنا أفضل يكون عندي زر زر لإيقاف الزمن، السبب إن هالزر يعطيني فرصة أستريح وأفكر في الأشياء بدون ضغط. ، أقدر أوقف الزمن في الأوقات المزدحمة ، أو حتى أستمتع بلحظات حلوة مع الأصدقاء والعائلة بدون ما أكون مستعجل، أما زر الرجوع بالزمن يمكن يكون فيه تعقيدات أو ندما لأنه لو غيرت شيء في الماضي ممكن أن يؤثر على الحاضر.